Nder suudu defirdu ɗoon fayanɗe feere feere e inɗe maaje bananii. E woodi nde koyɗe, e woodi murtinde nde walaa koyɗe, e woodi nde leydi, e woodi nde ñiiri, e woodi sa’irde, e woodi nde suuroñ, sa’irde maasaaje.